﻿Abazaara bangye, nyine abazaara bangye bataano, kwonka baratuura mukyaaro, baratuura okwe mukyaaro munonga, tindakira kubabonaho munonga, ndababonaho mu christmas ninga shi mu pasika, ninga bwe omuri ebyo biro bya nohiri aho niho ndakira kubabona abo bazaara bangye abo bataano, <hesitation> ndababonaho nkomubwiire bw'embaga ninga bwe hariho nk'ekiteerane, kuguma twiija muuka hariho nkokubatiza, hariho nkobugyenyi hariho nk'ebyo biro bikuru bya nohiri naki, nibwe ndakira kubabona abo bazaara bangye abo bataano, nabantu barungi, ndabakunda munong munonga nanye kandi barankunda, tabugana turaba tushemeriirwe turi kurya hamwe turi kunywa hamwe <hesitation>